Ólafsdóttur hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs í fyrra þótt verkið hafi fyrst komið út sem skáldsaga var það upphaflega skrifað sem leikrit nú fer það á fjalirnar hér í kassanum á fimmtudag já leikurinn maður sagði Sesselía eitthvað þegar hún fór voru einhver merki eða hún sagði að ég endurtæki allt sem hún sagði endurtæki hvernig þá

þá sagði hún að ég endurtæki það sem hún hafði sagt vatnalilja hringdi já hringdi

ör fjallar um Jónas sem er fjörutíu og níu ára

fráskilinn handlaginn maður sem lifir ekki kynlífi og er í krísu hann er nýbúinn að að fá að vita að hann er ekki pabbi dóttur sinnar svo auðvitað fjallar það um allt mögulegt um líkamann

að vera með ör að hafa lifað af

málið er eins og ég gerði með Árelíu ég bar mig eftir henni ég kann það ekki lengur það má eiginlega segja að skáldsagan sé byggð á þessu verki auður byrjar að skrifa þetta leikverk henti mögulega sögunni betur eins og hana langaði til að fara með hana skrifar bókina en kemur svo aftur að verkinu núna þannig að þetta er í rauninni það er sami kjarni það eru sömu persónur

það er örlítið öðruvísi úrvinnsla ég var að velta því fyrir mér hvort þú gætir kannski kennt mér að dansa og það sem mér finnst líka svo fallegt er hvað verkið er já það er hlýlegt og það er næmt það er fullt af húmor auður fer mjög mjúkum höndum um karlmennskuna og og þær krísur sem karlar geta lent í

hvað það getur stundum verið erfitt að vera maður og erfitt að vera manneskja þeim finnst ekki nóg að maður kunni að baka líka að geta eldað helst eitthvað flókið með

Marteinn Sindri gaf á dögunum út frumraun sína plötuna atlas er þrítugur bý í bænum og

vera í tónlist alla mína ævi píanóleikari að upplagi og svo langaði mig að fara að syngja eigin ég upp gítarinn og þá voru að koma nýjar tegundir af lagasmíðum sennilega á mörkum

og popptónlistar og ýmsar

ég sá um upptökustjórn á plötunni að gutla lögin sín á gítar heima hjá mér við tækifæri ég var með litla

við ákváðum að taka upp

mitt hlutverk þróaðist

í það að sjá um útsetningar og upptökustjórn og hafa yfirsýn yfir ég hugsa bara um Joni Mitchell eða einhverja af þessum gömlu meisturum það er ekki síst þar

sem innblásturinn kemur af því

er rosa mikið lagt í textagerð og samstarf við fólk úr öllum mögulegum tónlistargeirum bara þetta samtal og

þvert á einhverjar einhverjar flokkanir og geira er svolítið grunnurinn sem við erum að vinna með

að þessari plötu og það eru tvö ár síðan við lukum upptökum og tveimur vikum seinna

ég ætti von á barni og því var plötunni frestað um

ár spila hana

þannig ég er mjög spenntur fyrir því í d sal Hafnarhússins er áhersla lögð á

sýningar eftir unga listamenn á dögunum opnaði þar sýningin jaðar þar sem Emma Heiðarsdóttir veltir fyrir sér upphafs og endapunkti

ég vinn út frá rýminu ég kem nokkrum sinnum á staðinn og velti fyrir mér hughrifum sem ég verð fyrir út frá sjálfu rýminu

sem fimm verk en þau tala öll saman og tala við rýmið ein

og list einhvern veginn tvinnast saman þegar maður er kominn inn á safn þá er maður umkringdur listaverkum maður er settur í ákveðið samhengi sem maður stígur inn í og maður er tilbúinn að upplifa list en ég er

að setja smá svona spurningamerki við hvar þetta byrjar og

kannski á frekar

ég hef alltaf tekið rosalega mikið eftir þessum súlum þær eru mjög mjög mikið til staðar í rýminu

ekki koma annað til greina en að taka þær með í í verkið og einhvern veginn ná að gera þær

að skúlptúrum í sýningunni þetta eru sem sagt hattar sem eru unnir út frá

frá grunnfleti

fyrsta degi uppsetningar bauð ég starfsfólkinu að setja upp þennan hatt og svo var ég niðri

niðri á tölvunni og

skjáskot af þessum gjörningi og þetta er líka ákveðinn jaðar sem ég er að vinna með safnsins og

liljum hérna frammi og ég ákvað bara taka eina bara leyfa henni að vera með í sýningunni og þannig